menningunni í kvöld ætlum við að fjalla um nýtt íslenskt leikverk

sem Þorleifur Örn Arnarson leikstýrir og semur ásamt leikhópi sínum en það var frumsýnt nú um helgina í Þjóðleikhúsinu hingað til að ræða verkið eru komin menningarinnar Hlín Agnarsdóttir og Snæbjörn Brynjarsson verið velkomin það er kannski ekki gott að lýsa þessu verki í fáum orðum það fer yfir vítt svið byrjar sem einhvers konar endurskoðun og endurmat á stofnun Þjóðleikhússins helstu í sögu þess hvað varðar sýningar sem eru leiknar í brotum hér og þar

sjálfsmynd íslensku þjóðarinnar og nýtir til þess meðal annars fótboltann og og að lokum fjallar hún talsvert um fátækt á Íslandi með sínum meðhöfundum þó að hann skrifi sig sem aðalhöfund verksins hann er með Jón Atla Jónasson með sér leikskáld og þetta er leiksýning sem við myndum kalla í dag til leiksýninguna í gegnum

sem hefur greinilega farið fram á þessum æfingatíma sem í þessu tilviki hefur verið ansi stuttur því hann er bara fjórar vikur það sést pínulítið á

ég gæti hugsað mér þetta sýningin er næstum því eins og forleikur að kannski upp sýningu eins og fjalla Eyvind Elín Helga Guðríður Stundarfriður er tekinn föstum tökum þarna þetta er allt að koma en bara brot pínulítil brot sem eru valin út valin út dálítið snúið á hvolf með

en svo eru þarna ákveðnir það ægir mörgu saman við fáum í rauninni íslenska þjóðarsál og það má kannski segja að þetta sé viðeigandi því að leikhúsið á að vera spegill samfélagsins að sumra mati og fátæktin er auðvitað mjög áberandi því við höfum þarna fjalla Eyvind og sjálfstætt fólk sem fjallar mjög mikið um

má jafnvel segja

Íslendinga sem eru að bugast í svona kapítalísku samfélagi og að sumu leyti gengur það en að öðru leyti mætti segja að séu tvær sýningar plús gjörningur þarna

á köflum nær maður ekki öllum tengingum og það eru svona stíllinn breytist svolítið myndi maður segja já Hlín við erum þarna kannski gegnum allan fyrri hluta sýningarinnar höfum við vaðið úr einni sýningu í aðra viðkomu í frægum landsleik Íslendinga við Englendinga á EM og þetta er óskaplega skemmtilegt og fyndið og það er mjög gaman að þessu framan af já og maður byrjar að spyrja sjálfan sig þessarar spurningar hvað er þetta leikhús og um hvað á það að fjalla og hver er sjálfsmynd okkar og hver er sjálfsmynd listamannanna líka sem hafa í raun

tekið þátt í því að búa þetta leikhús til margar senurnar eru aðeins of langar það mætti skerpa margt og þótt það séu margar skemmtilegar hugmyndir alveg frábærar hugmyndir þá er svona maður

að þetta er margt gert á síðustu metrunum það er þessi langa innreið sem kemur þarna eftir hlé sem er í raun og veru bara nýtt leikrit sem tekur við

eftir hlé vegna þess að fram að fram að því er búið að skemmta okkur mikið með sögu Þjóðleikhússins en allt í einu erum við komin inn í drama inn í inn í nútímann

þjóðfélagslega umfjöllun sem er búin að vera mjög áberandi til dæmis á RÚV

eins Mikael Torfason hefur verið með þætti um um fátækt á Íslandi og allt í einu fer þessi sýning að fjalla um nákvæmlega sömu hluti og það er ein leikkona sem ber uppi alla þá umfjöllun Ólafía Hrönn Jónsdóttir og það verður virkilega langdregið og teygt og þar hefði höfundur finnst mér þurft að koma til

teoría sett fram í þessu verki saga íslenskrar þjóðar er saga fólks sem gerir ekkert í því að það sé misnotað og eitt sem er óhjákvæmilegt líka að hugsa um þegar talið berst að hundrað ára baráttu Þjóðleikhússins hvað listastofnanir á Íslandi eru alltaf líka sveltar og í stöðugri baráttu en finnst þér sú spurning ekki kafna í spurningunni til hvers við erum að halda upp listalífi þegar fólk sveltur og börn eiga ekki leikföng og svo framvegis ég myndi segja að þessi sýning þurfi tvo tíma í viðbót þótt hún þurfi að stytta ýmsar senur bara til þess að klára og leggja fram það sem þau virkilega vilja segja að mínu mati gætu þau haldið áfram þessu

tvö þúsund og tuttugu það væri mjög flott eða þá hreinlega skrifa það er kannski kominn tími til þess að skrifa alvöruverk um fátækt ég meina mér fannst þau leggja upp með það að að að spyrja okkur spurninga um til hvers er þetta leikhús en svo kemur inn og kemur dálítið seint inn

mikill þungi í því að það drekkir í raun og veru hinni sögunni

öllu því sem við erum búin að horfa á áður leikhúsið sem vél virkar afskaplega vel þarna margir leggjast á eitt og standa sig kemur manni alltaf á óvart hvað listamennirnir

eru frábærir og hvað þeir eru duglegir og klárir setja þetta allt fram

stóðu sig allir vel ég verð að fá að nefna einn og það var sá sem var í raun og veru í

hann hann svolítið stóð upp úr í verð ég að segja fannst þetta samhentur og góður hópur sviðsmyndin reyndar líka mjög flott hjá hjá Berki Jónssyni maður dáist að því að það skuli vera hægt að búa til svona sýningu sem er þó hún er þrír tímar stuttum tíma það er eitt atriði sem ég er ósáttur við það er meðferðin á

mér finnst það mjög ósanngjörn útreið sem þessi sýning fær ég man mjög vel eftir henni þetta var fyrsta íslenska leiksýningin sem fór út um allan heim þetta var mjög frumlegt og og efnistök

Brynja Benediktsdóttir leikstjóri var með leikhópinn í rannsóknavinnu allt það sem ungt sviðslistarfólk er að gera í dag

nefna þessa hugmyndafræðilegu þætti það er saga leikhússins sjálfsmynd listamannsins sjálfsmynd þjóðarinnar og svo þessi fátækt ná þessir þræðir saman í þessari sýningu að mínu mati ekki því miður mér finnst þetta ekki mynda eina heild

endurtek ég aftur þetta gæti verið verk sem er áfram í vinnslu og gæti

tvö þúsund og tuttugu ég segi ekki enn þá en ég ætla að vera aðeins vægari í þessu og segja mér finnst sýningin mjög skemmtileg og ég held að hún geti náð saman á næstu vikum ef þau halda ef þau fá tækifæri til að halda áfram að þróa mæla með því að fólk sjái sýninguna þetta er athyglisverð niðurstaða og við setjum punktinn hér

Líf eftir dauðann eftir Veru Sölvadóttur og Lindu Vilhjálmsdóttur halla Oddný leit við í hljóðveri Saga film þar sem Vera var að klára að hljóðsetja myndina í myndinni segir af poppara sem kominn er af léttasta skeiði en fær það hlutverk að taka þátt í Eurovision fyrir Íslands

hönd örfáum dögum fyrir brottför grípa þó örlögin í taumana og öldruð móðir hans deyr hann er svolítið tæpur

detta í pillurnar og neitar að fara fyrr en móðir hans er komin í vígða gröf

það gengur maður undir manns hönd til þess að til þess að koma þessari gömlu konu ofan í gröfina til þess að drengurinn hennar geti keppt í Eurovision ég hugsa að það verði margir sem geta hafa eiginlega allir áhuga á Eurovision og meira að segja þeir sem þykjast ekki hafa áhuga þeir hafa samt eitthvað að segja það er Björn Jörundur Friðbjörnsson sem fer með hlutverk hins breyska en sjarmerandi söngvara við skrifuðum þetta í kringum hann og ef hann hefði sagt nei ekki gert þetta ég sé ekki fyrir mér neinn annan í þessu hlutverki en Björn Jörund hann er yndislegur var yndislegt að vinna

vorum tólf daga í tökum helminginn af tímanum á Akranesi og og svo vorum við að taka slatta upp hér í bænum í Reykjavík og á Höfn í Hornafirði tókum við svona yfirlitsmyndir af því þetta gerist á óræðum stað einhvers staðar fyrir norðan hugmyndin að þáttunum tveimur á sér langa sögu en hún kviknaði hjá Lindu Vilhjálmsdóttur ljóðskáldi og rithöfundi sem skrifaði fékk þessa hugmynd fyrir meira en tíu árum og þá fór hún á námskeið á vegum Kvikmyndamiðstöðvar Íslands og rétti mér þetta fyrir meira en tíu árum fyrir svona þremur árum þá sagði ég við hana heyrðu varstu ekki með einhverja hugmynd í skúffunni hún las þetta aftur yfir og við ákváðum bara að kýla á þetta

vinnum þannig að ég pikka inn á tölvuna og hún labbar um herbergið og fær hugmyndir glætan

vinna þetta ef þetta er á íslensku mér fannst alltaf miklu meira varið í þetta þegar hver söng á sínu máli þá var fólk heldur ekki með þessi

söng segja má að í myndinni mætist tveir heimar sem virðast ekki eiga mikið sameiginlegt glitrandi fantasíuveröld Eurovisionkeppninnar og jarðbundinn veruleiki dauða og greftrunar í raun og veru er bara ein manneskja sem fer í gegnum alla þættina björn Jörundur er mjög lítið í fyrsta þætti hann kemur mjög sterkur inn í öðrum þætti það sem var upprunalega hugmyndin hennar Lindu

sem ég stökk á er líkið það er lík sem færist gegnum þessa tvo þætti sem er móðir hans hún er í raun og veru aðalpersóna þáttanna þetta er fyndið en líka drama og í raun og veru er

að í neyslusamfélagi nútímans sé ekki pláss fyrir dauðann við höfum ekki tíma til þess að deyja af því of upptekin við aðra hluti það er svolítið íslenskt mamma bíður úti í bíl það er enginn heima til þess að sinna skepnunum verðum við ekki bara að fresta þessu mig langar til að sjá gott kvöld ég er fyrst og fremst segir Tryggvi Ólafsson myndlistamaður sem fékk á dögunum

og var afhent orða af því tilefni í gær eftir áratugastarf í Kaupmannahöfn sinnir Tryggvi nú list sinni að Droplaugarstöðum í Reykjavík þar sem Halla Oddný og Einar Rafnsson spjölluðu við hann eftir opinbera heimsókn forseta Íslands til Danmerkur fyrr á árinu þar sem Danadrottning veitti nokkrum Íslendingum orður fyrir vel unnin störf var þó einn sem átti sinn riddarakross inni því hann átti ekki heimangengt

og hann frétti af í gegnum síma ég fékk bara símtal frá sendiherranum í Kaupmannahöfn sem sagði stæði til að ég fengi riddarakross af Dannebrog ég hugsaði með mér sá er aldeilis fyndinn í dag þetta er ábyggilega fyrsta apríl númer ég átti ekki von að fá einhverja krossa ég er bara austan af Norðfirði og hef aldrei átt von á neinum krossi fyrir eitt eða neitt Tryggvi sem nú býr í Reykjavík bjó og starfaði sem listamaður í Kaupmannahöfn í næstum hálfa öld heimili hans og Gerðar Sigurðardóttur eiginkonu hans stóð íslensku listafólki í borginni opið og varð eins og óformlegt

en það sá Tryggvi auðvitað ekki fyrir þegar hann steig á skipsfjöl tvítugur að aldri ég hafði áhuga fyrir þrennu þegar ég var tvítugur

ljómandi vel á togurum ég var búinn að vera á togurum svo var ég búinn að fá loforð fyrir því að eða þá að ég myndi til Kaupmannahafnar og

til Kaupmannahafnar með Gullfossi var þar svo í fjörutíu og sjö ár ætlaði að vera bara í

ég málaði þar alla ævi svo að segja enginn íslenskur listamaður á jafnmörg verk og Tryggvi í opinberum söfnum og einkasöfnum í Danmörku og enginn íslenskur listamaður

hefur haldið þar jafnmargar sýningar nú er ég kominn hingað nú get ég ekkert málað

er lamaður vinstra megin en ég teikna þá bara hér og bý til grafík sem betur fer þá var ég einn vetur á grafíska skólanum og lærði að búa til

góðra manna hjálp núna þá bara bý

Tryggvi dvelur að Droplaugarstöðum nokkra daga í viku og nýtir þar tímann vel þar geymir hann meðal annars

sem hann hefur í áratugi safnað í myndum sem veita honum innblástur ég er bara með vinnustofu hér ég þarf ekki meira sko sumir þurfa

til að geta málað nógu stórt

þurft aðstöðu málið er það hvað ég teikna á morgun það hef ég ekki hugmynd um ég skoða þetta bara og svo kviknar einhvers ég veit ekkert um það stíll er bara yfirborðslegt hugtak

er bara eitthvað sem tískan og allir nota að búa til myndir er fyrst og fremst vinna ég er ekkert gáfaðri eða frumlegri heldur en þú eða einhver maður úti á sjó munurinn á mér og á konunni minni er aðallega sá að hún

allir þessir stílar og þetta með framtíðina að vera spámenn ég hef aldrei verið spámaður ég er fyrst og fremst rómantíker hef alltaf verið svolítið já ég hef voðalega gaman af því að hugsa bara um dömurnar og blómin og gróður jarðar og

allt þetta þess vegna safna ég öllum þessum myndum og dóti þetta er alveg paradís fyrir mig ég hef aldrei ætlað að breyta heiminum með því að búa til myndir ég er bara eins og lítill maður sem situr úti á steini með blokkflautu og spilar af því honum finnst heimurinn skemmtilegur þó að það séu glæpamenn líka sumir hlutir eru alveg ótrúlega

fallegir og guðdómlegir ég er búinn að skoða öll stærstu söfn í Evrópu ég er eiginlega fer sennilega ekki til útlanda meira en það er búið að gefa mér alveg svoleiðis í nokkra tíma þá kem ég út það er kannski það sem menn kalla andagift

inspiration bara af því að horfa á einn drullupoll það er ekki það það getur alltaf kveikt eitthvað þótt hann gleðjist yfir ég ætla að leyfa mér það ef ég sá á einhverri mynd að hún er rauð og hvít orðan eins og danski fáninn er

um hálsinn þessa orðu þá hafði ég hugsað mér að hengja hana á bláa skyrtu því þá ertu kominn með íslensku fánalitina

að vera vanþakklátur eða reka tunguna framan í drottninguna það er alls ekki það heldur

svo til að ég er Íslendingur hér í þessu landi og vil endilega reyna að rétta upp þetta blessaða lýðveldi lýðveldið er yngra en ég

sé orðið miklu þreyttara heldur Mörður Valgarðsson vondi

í Njálu er oft talinn einn mesti skíthæll Íslandssögunnar það er frægt þegar Mörður vingast við Njálssyni bara til að plata þá til að drepa Höskuld Hvítanesgoða sem var fóstursonur pabba þeirra mörður tekur þátt í víginu en fer svo seinna með vott að líkinu og lýsir því yfir hver beri ábyrgð á hverju sári nema því

hann veitti Höskuldi svo fer allt til fjandans og að lokum eru Njáll og hans fólk brennd inni í Njálsbrennu en ég velti því fyrir mér hvort Mörður hafi einhvern tíma litið á sjálfan sig sem svikara eða einfaldlega fundist hann vera að gera baksamninga guð blessi Ísland það eru lokaorð í annarri Íslendingasögu en mig langar að enda þetta á orðunum sem Höskuldur mælir þegar Skarphéðinn Njálsson heggur hann í herðar niður hann segir guð hjálpi mér en fyrirgefi yður